Kindo cha vundugwa kwanke choniki, kenachio nichikane kikumbuke mara kwa mara. Niku ighenda hiyo kusha kwa kokoo kwa vashangazi hena ingenda itemebela na vandu. Mathaa hii ingefuga <hesitation> ipate ghari iherere yakwako huko phoa. Hifuma kwerua kifula ighenda mpaka mwaniko. Handu wachila uwachimbi ni vandu vulechighenda kwako kokuya. Hangi nguku keighenda heigetembela vengi kwama weromrie kuya kuya mwani kwandu wachira warechunyi. Findotho nilethifurie mno nani ukumbukumbu ndue, fughukhe ufughende mpaka mpiri unge fugari nayo kambi ya thimba kwende vio kuruka maembe. Phindofo nivikumbukie mno, wofuma <hesitation> klabu ya simba na ikapu kuicho ghema embe umbue, kuore mpaka kifole kindo vaichi kindo kwaichi kirwa.